هي أكيد مع الشريك لأنه يكون في بينا ذكريات كثير حلوة، ونعيش حياة مختلفة تماما. إن ناخدوا ذكريات مع بعضنا، الأصدقاء كثير حلوة، بس ما- ما، زى شريك حياتك.